Paspor ge ngone gahi la ngone tagi toma mansia na nagara ge mansia coho ngone so susu bui ifa, karana paspor ge ena mangale ngone dadi tagi toma mansia na nagara, bolo ua se ngone sema paspor ua gena angge ngone tagi toma mansia na nagara dadi ua.